मेरे तो गड़ा मनसे देख रहे हैं जी बार बार बोन रहे हैं और। काई काई काई काई काई व्याख्यान कर रहे हैं जी डॉक्टर। रहे हैं ते पोला इंजेनेरी <hesitation> पोला सौर्पण पोला। नर्श मेड़म पोला अपने चार्पण आओने आओँगे तीबेंजी प पोला। सूवई लगाउने आवे <hesitation> ची नर्श मेड़म ची आवे नि। कोनेस मेड़म ची नर्श मेड़म कोई <hesitation> ची पूली। राव़त मेड़म आवे नी ची पूली भढाऊने वाली मेड़म कोई।